La waakax y la jenaj cha chikop si wula mood kiye'em qahoj rikiik'achariik ru'uum je'tii la waakax riye' este riye' k'uxb'al y si janaj richa'jeem bien reh tarib'an daño jenaj ru'uum keh jenaj chikop ke demaciodo juntz'ep agresivo pero cuando janaj rii riche'jee rib'an tratar bien y keh kit'aliim bien wach jenaj ya riwii' qu'hoj y tah cha rib'an tahqa' y re' han pienso ke re' la manera reh kib'an kiwii' qu'hoj riye' kiafecto la jenaj chikop ja'ar ru'uum re' jenaj naj chikop je' sensible ke keh kik'ar ke jenaj wii' ruu' keh kib'an k'eh kik'amam qa k'eh afecto y tah cha kib'an tah cha kuch'eyem jenaj